رح أنصحه إنه ينزل التطبيقات والبرامج اللي تحتوي على ناس حابين فعلاً إنهم يتعلمون لغة نفس اللي حاب يتعلمها يتشاركون مكالمات الفيديوومكالمات صوتية ويكون عندهم أسئلة يجاوبون عليها بشكل جماعي أو بشكل فردي هاي البرامج فعالة جداً فتعلم اللغة وما فيها ملل أبداً راح يتعلم ومن خلال المتعة.